Attilay. ejie-okikor. ali-zeze. akor. akor. ostornej́ior ali. huu-hufuane taa mee. ejie okikor. alae-na waa-ahim-mee. no-ostornej̄īem ali. hu-hua taa-mme. okie-kie-oo. enaa. ej̄ie-okie-kor. obua. okpehe-si. nor ostornejiē-orr nom. nu-tíe. yeyínyí-waa tataa. alor wharay mee. ejie-okikor. ostor-okpehe. kor-baa bley-oh. nor-kpehe naa-ado. mee-yaa. ej̄īe-oki-kor. ala-bi-suu nigo. oyaaȝi-0rr. ala-baa nu. ni onu-na. anor ibe-eȝe. anaa mee. ej̄ie-okíkor abor-suu biree. mee nom. ej̄īe-okíkor. ala-kor who-opu. aray. ala-ba-baa blaney-ni eheea. okpehe-anaa. naa aním-íbeȝe-mee yaa. ējīe oki-kor ala-aba blanye. eheea. onu ala. aním-beȝe-anaa mee. kor isuu. breey tiaa onu ala-anim ebeȝee anaa-mee kor. isuu breey. ejie oki-kor. ammee,-ejie okikor alor okpehe. alí. hu-huay tataa mee. ojie oki-kor. alaní. íbu ebeȝe anaa. attím ali-bua. abumayi. ní gboro. e hu-huay. alamí awey-ej̄īe. ade-nu. awaa. egboro ade nu. mee-ej̄ie okikor ní-kor wey. odemostie. baa de iza-klon. nkala. ufua okpahe. ufua othiata ebí-atsor. yiej́í. okposi. yíejí alikohuu yîesi ostornejie-ey. ejie okíkor. ameee. ororo. ma-blayo-yaa. ej̄ie okíkor. ala. anìm-koro-tataa. iwho. wey mee. ej́íe okíkor. alamí-ageyi-ní ko. otistor. nkalí-mizaklae. iku

ƃraa-daa ador ojoȝipa alaah awor bi eȝe-mee. aj̀i-okikor alahi-yaa. awaa-nenaa nikiyinkin taata. alaah. ayaa nor mee. orr ki draa adoo. okaa ayaa de kaa-lor-okaa ayaa ni-kiyin-tataah ali-maluzi. malechebi agiye-oki ni doon-eji nor mee. waa buo-ba ree. ekuwaa. awetee. eji-okikor ala-isi alokor-si-ayorkro-nor ala-gbaa akwaa ijajay mee. eji-okikor. alakaa-ayaah-yaa nor. ali-zeze-tataah. ahaa-ni aa. izi-naa. aníkoro-tsor. ayaa-oon. alon-ayaa ishui-nor. adoo-ebi waa-doolíga. ala-wîjîga akuu tataa mee. aka haa-ni-ni-aheea-noo maa ayokro îchui-nor yaa. taar kon. nro-kiti-kohuu. chee kor nro-kíti kohuu chee kor. doo-ostornejiē-yaa kohuu-mee oma-ayokro-ichui nooiame. ali-izi-aclon. ahaah-kalor. oro-amee. ali li-cheichon. ahaa. de kalor. no-orame. alu-anu-ni-nu-izetee. nain-na kuu. eŝí. onu. ayo-kro. îchui-nor. waa-mee. onu-nuahaa. abua-ade-ni-igboro tatee. mee. no-maa. ayokro-ichuí-nor. nor ostorne jie ka-baa. anokrooh. ej̄ay-oki-kor. attah-mee. namî-ageyi mee. esay-oki-kor. attah-mee nami ageyi kuu yaa-nu tee-mee. ejay-oki-okor. alah-ba yaa. kpaa. îziklor. nokuu kpe. waa-wí. igo ijua-ado eji. ayaa. adom-maa. pray-poua. kali. izi-aklor. ayaa. adom-maa. rekaa kali izi-alor mee. ammee. neji-iki-kor mee-yaa. ejí-īki-kor. alaa-aya. na-nu-ní eea izíklem. nínamee. alor-anu ní-eea adem-ninamee. Izi-okpasi, izi-annaa alinaamee naa-anim-bi eze-annag mee-izi anaa alinamec, 1zaklam-nom zi-anaa alinauske, nan amu ayisimm, bi-ode- Mosti-Oh ban doo, ibi- Odemosti baa do ikiy-likingi waa, esi okikor asamee, eji Okikor asamee eji onika amee okpahe ojumipa-inobegaa alamí-daa-ada Ojumipa nobe-ugaa no-Otaa-taa, alámitee riji- Maa, naa-alim ziclean, ikim reji ikim anim ene, mee reji maa nim alichichim, oro kii akwa ijajay koh, ni-bi amee-alimee neyi awaa adi marro-mee eyi kaa agba akwa ijajay ijajay, notaa-taa- ebi amee- alice taa aba-baa baa, nutee- Iyeeteetea niyi-ojuzi pa, nutee okposi-kposi, nutee aleyi abi odeností adimarro gbem, aki-kohuu mee, nútee, alagi-truu neyi kpem aki-yeji <hesitation>